बल्ब हर बिजली से काम करेल आऊ ऐला बिजली से जोडल जाएल। बिजली में एगो फिलामेंट आऊ टंगस्टन होएल आऊ ओकर ऊपर के कटोरी जैसन वाला भाग कांच के होएल। एंकर म अलग अलग तार होएल जेकर म बिजली हर दौड़ते आऊ बल्ब के काम खाली रोशनी देना होते। आऊ बल्ब जो हे ओ करेंट से काम करेल।